Ñ'antony ilà ñy borosim-bolo moa: -Hangalà ñy loto, noho ñy raha mipitipitiky aminy ñy volon-teña, fikomea ñy volon-teña mba tsy hikoronta, mba <shushes> hilamy soa, hipasoko soa.